giⱥⱥ re dsi kió, giⱥⱥ re dsi ‘ny, giⱥⱥ re dsi tü, giⱥⱥ re dsi köö, giⱥⱥ, giⱥ ñó, giⱥ jñá, giⱥ giⱥá, giⱥ jñóó, giⱥ ‘ña, giⱥ kió, giⱥ ‘nï, giⱥ tö, giⱥⱥ kiää, giⱥ, ñó, jñá, giⱥⱥ, jñóó, ‘ñá, kió, ‘nÿ, tü, köö.